Як рӯз як гурӯҳи париҳо дар ҷаҳони одамон гум шуданд ва роҳ ёфтанро намедонистанд. Онҳо бо кӯмаки як кӯдак, ки бо меҳру самимият бо онҳо муносибат кард, тавонистанд роҳи баргаштан ба макони худ ёбед. Ин рӯйдод онҳоро ёд дод, ки дӯстӣ ва ҳамкорӣ ҳатто байни ду ҷаҳони фарқкунанда ҳам мумкин аст.